अगर घर में मेहमान आ रखे हो। तो उन्हें पाँच मिनट में में चिकन बना दूंगा और उन्हें खिला दूंगा फिर सो जाएंगे।